انا مدابية نعيش في عالم غال من التلوت لانو التلوت هو اسوء من الفقر لان الفقر عندما تعمل وتجد عملك وتتابر يمكن ان تقضية على الفقر لكن التلوت يمكن <hesitation> ان يؤدي الى نهاية البشرية ككل ونهاية الكرة الارضية لهادا يجب القضاء على التلوت اولا قبل كل شيء تم الفقر وباقي المشاكل التي تواجه البشرية لكن التلوت هو اخطر واسوء مشكل واجهته البشرية مند يعني بداية الكون لهدا يجب القضاء عليه